ممكن أنصحه وأقوله: على فكرة مش لازم تيأس فيه ناس كتير زيك وخريجين كتير أما يدورو أهم حاجة إن الواحد مييأسش لكن الحاجات دي هتديك خبرة. وحاول استغل الوقت الفاضي ده في إن إنت تظبط السيرة الذاتية بتاعتك وتنزل ورش عمل ولا تحضر كورسات مجانية على النت.